مو بالأساس الانسان يتحكم بالآلات اصلاً نحنا اللي نتحكم فيها. باعتقد إنه ال-القدرة على التحكم بالحيوانات هي اللي موب موجودة. يا أخي احتار لأنه و الله ما بعرف اصلاً ايش ال- السالفة لأنه اختارت التحكم بالحيوانات و لا الالات لكن خليني جايك بالحديث رح اختار الحيوانات مو الآلات.